Aloa, comensemmo. Dieiva: ancioa, anghilla, agon, boga. Dapeu cöse gh'é... O pescio spâ. O coadeuggio o no l'é un pescio donca o no va ben. <hesitation> No ô sò. Di atri nommi no me ne vëgne in cheu oua. No ô sò.